आलू पकाण क लिए पहले आलू धोदु। फिर कुकर म आलू, पानी और थोड़ा नमक डालदु। कुकर म दो तीन सीटी लगदु। <noise> आलू ठंडा होण द्यु और छिलका उतारदु। आलू स सब्जी, <noise> परांठा या भुजिया बनादु। अगर उबालके सीधे चटन्या खाण चहि, त हल्का नमक और नींबू डालकु खाण।